Истифодаи таҳлили пешгӯӣ дар кори полис метавонад кӯмак кунад, ки ҷиноятҳоро пешгирӣ кунанд, вале бояд бо эҳтироми ҳуқуқи инсон ва шаффофият сурат гирад. Агар ин технология бе назорат ва боиси таҳқири ҳуқуқҳои одамон шавад, он ахлоқӣ нест. Пас, барои истифодаи дурусти он, талаботи ахлоқӣ ва қонунӣ бояд риоя шаванд.